तन त जु सफर करन कू बोल्दू कि जु पुराणा लोग छ अपना सु ज्यादा नी सफर करदा लेकिन जो आजकल का लोग होएगी सु आजकल ज्यादा छ निकलना बाहर घुमना छ जाणा और अपणा बीवी बच्चों तै और जु परिवार जन तै तै थैं भी ले कर जाणा छ सु बडिया चीज छ।